أحس أن شعور عدم حضور حفل زفافي يكون أجوى من جنازتي لأن الزفاف لحظة فرح ومشاركة مع الأهل والأصحاب وإذا ما حد حضر تحس أنو ناجصه شي أما الجنازة شخص ما رح يحس اك- لكن الفجد يكون مؤلم.